Ko anndiraa bilennda walla mbi'en namirga, ko kuutinirga jamanu naftiray-nga laatiriye ngam nga nama huunde bana tumaatur to yimɓe ngaɗay jomol walla ko anndiraa li'o e ko nanndi non. A waɗay kare maaɗa nder maaga nden a ɓiɗɗa nokkuure to a huɓɓata-nga. Nden nga nama huunde nden haa nde ɗigga, nden ngaɗaa haaje maaɗa e maare.